Nti mbak na oyeba-mbinghe. Ofon nti, obing ntem akam. Oka-fon, obing ntem, a-mo-kim se ofon nti, obing ntem akam. Ka nti na nkara wut oyeba-mbinghe, mma na-a-ka-ra wut oyeba-mbinghe. Akpok-gha-ama-ofo nti, obing ntem akam se bak eru-we-o, eji-en nji ejak ochi. Oka-fon, o-mo bing ntem. Ojak ano we-we-ating, ejen ating, emonob. Ofon-na-no nti, obing ntem se bak eruwe-o. Aki yim etum nji ehfama nti, oto-ntem se eru-we-o. Aki yim etum nji ehfama nti, oto-ntem se eru-we-ona ejen a-kat a-ji na ebak-na oyeba-mbinghe. Kpe oyime-jen, e-ki nob eka-ri-wa, enob-eka-ri ye.